ازاى ان احنا نخيط زرار على القميص, اول حاجة بنبقى محتاجين مقص وفتلة وابرة لون القميص, ونبدا ان احنا نثبت القميص- الزرار على القميص على المكان اللى احنا عايزين نثبته فيه ونبدا نخيطه, وبعد كدا نقصه بالمقص الخيط الزيادة